که څه هم له تعصب څخه بشپړ پاک ژوند یو ستونزمن هدف دی، خو ممکنه ده چې موږ لږ ورته پام کوو. دا د ځان‌پېژندنې، زغم، او پرله‌پسې زده‌کړې له لارې تر لاسه کېدای شي. هر څوک کولای شي د انصاف، درناوي او پوهې پر لور ګام واخلي.